نحب نقعد على صالة نحسها قاعدة ارتاح للأقدام رچلك بتمدد مش كيم على كرسى ميت نچم بيش ترقد على راحتك ولكن كي تبدا قاعد على صالة ولا على فوتيه تنچم تمد روحك تنچم تستلقي تشعر هاكا بإسترخاء وبراحة أكثر يعني متى تقعدش مربوط آ بالكرسي آ بالوضعية بتاع الكرسي بالعكس-بالعكس تبدأ تاخد راحتك أكثر.